ایمبولنس اک خاص قسم لئی تیار کِتی گاڑی ہوندی ہے۔ جو مریض نوں اک تھاں توں دُوجی تھاں تک لے جان وچ مدد کر دی ہے۔ جدوں کسے نوں اچانک دل دا دورہ پہ جاندا ہے یا سڑک حادثہ ہو جاندا ہے تے کئی ہور ایمرجنسی سچویشن آ جاوے تاں ایمبولنس بہت اہم ہوندی ہے۔ اس وچ موجود ساز و سامان تے میڈیکل سٹاف مریض نوں فوری پہلی سہولت دے دِندا ہے۔ اتے ایہ وی ہے کہ آکسیجن سلنڈر، سٹریچر، دوائیاں، بلڈ پریشر چیک کرن والی مشین، دل دی دھڑکن ماپنے والا ینتر تے ہور بہت سارے ضروری سامان اس گاڑی وچ مل جاندے ہن۔ ایہ ساری چیزاں کسے مریض دی جان بچاؤن وچ بہت ہی اہم رول ادا کر دی ہن۔ کئی وار ایمبولنس وچ ڈاکٹر یا نرس وی ہوندے ہن جو سفر دوران مریضاں دا دھیان رکھ دے ہن۔